ʻO koʻu kupa punahele ke kupa iʻa, hana ʻia me ka pōpaʻa. ʻO ka jook ʻoe, ʻo ka pho ʻoe, ʻo ke kupa ʻōlepe ʻoe, ʻo ke kupa kūlina ʻoe, ʻo ka gumbo ʻoe, ʻo ke kupa iʻa ʻoe, ʻo ka ʻo ke kupa ʻuala kahiki ʻoe, ʻo ke kupa moa ʻoe. ʻOno loa nā ʻano kupa like ʻole.